Doga ni tala baikhe bono kwtal tala bai ma swlanai. Phiaba doga tala ni koi ek jaat tongo tei o jaat ni tala no nawui milirwui ma tubunai. Baksa tala no dogani kath no khurui thepa o tei baksa tala ni bagwui khe doga o kaisa juda manui thepajago tala fwnangna bagwui. Doga ni kath khurui thepajaknai tala baikhe amtwui hai hubuhu tala ma painai. Kwcham tala khulugwui khibidi tei kwtal tala no fwnangdi. Tala thepabai ulo screw no kwrak khai dadi tei atha fului rwdi.